Intenej mänik injanal cinco, diez veces por por mes en semana inten inmänik ka'p'eel k'in, oxp'ee k'in con tenej ma' tinjunal yanen inka'aj manij injanal, injanal b'ay inxupik este utool uxup al este veinte ka tiempo injanal sensupik ochenta tres tiempo injanal junp'ee k'in, entoces insupik ka'p'ee k'in o cinco k'in inka'aj inmanej injanal inxupu' mas.